أنا شايفه ان الوقت اكتر لان الوقت هيخليني اشتغل و اعمل فلوس و أزود الفلوس بجانب إن أنا هستمتع بحاجات تانيه بعملها ، لكن الفلوس ممكن تخلص و ساعتها مستفادتش حاجه برضو.